<hesitation> Isanandro anatin'ny telo misakafo moa zany n'isanandro fa ny indraiky amnio zany de eo amina asasakadiny eo zany gne fotoa lany ohatry oe maraindray zany mandany asasakadiny da amin'atoandro koa mandany asasakadiny da fezany koa amin'ariva raha isakerinandro zany dia raha atao gne kôtikôty raha zany da mana- adiny folo zany n'erinandro mandritry n'erinandro.